gott kvöld og velkomin í Kastljós heilbrigðisráðherra hefur lagt fram til kynningar

og samráðs frumvarpsdrög um fóstureyðingar eða þungunarrof eins og það er kallað frumvarpið er umdeilt en þar er lagt til að móður sé heimilt að eyða fóstri þegar komið er að tuttugustu og þriðju viku eða þegar hún hefur gengið með fóstrið nærri því tvo þriðju af meðgöngutímanum í dag er heimilt að eyða fóstri innan tólf vikna en eftir það er þungunarrof háð samþykki sérstakrar

til þess að ræða þetta eru komnir tveir sérfræðingar í málaflokknum Ástríður Stefánsdóttir læknir og dósent í siðfræði við h í og Sóley Sesselja prófessor

og forstöðumaður fræðasviðs um kynheilbrigði

formaður nefndarinnar sem vann skýrsluna

sem liggur til grundvallar

lögin eru frá nítján hundruð sjötíu og fimm sem eru í gildi núna hvers vegna þurfti að breyta þeim í rauninni var grundvallaratriði þar í sambandi við breytingar sem hafa orðið í okkar samfélagi gríðarlegar þjóðfélagslegar breytingar

mikil umfjöllun um mannréttindamál og sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga

við þurfum að taka tillit til þess þannig lögin hafa verið barn síns tíma og þá má líka minna á að að þegar við samþykktum lögin

þá gátum við ekki gengið

alla leið eins og var lagt til af mörgum aðilum að kona væri eða hefði heimild til að taka sjálf ákvörðun um fóstureyðingu eða

þungunarrof til loka tólftu viku við náðum því ekki lengja tímann sem móðir hefur vald til að eyða fóstri og

út úr lögunum

aðkomu heilbrigðiskerfisins að þessari erfiðu ákvörðun sem kona stendur frammi fyrir þegar svona langt er gengið inn á meðgönguna ég myndi segja að ef að við ætlum að virða ákvörðunarrétt konunnar þá þurfi náttúrulega að leyfa henni að taka þessa ákvörðun til þessa tíma ef að við erum með segjum að það sé ákveðið tímabil eftir sextándu viku eða hvað ekki leyfi lengur til að taka ákvörðun þá tökum við sjálfsákvörðunarréttinn af henni þá erum við að segja að úrskurðarnefnd eða

í sambandi við þetta náttúrulega

í þessum nýju frumvarpi er áfram þar ástríður hvað finnst þér um þetta frumvarp þetta frumvarp ég held það sé alveg rétt sem Sóley var að segja það var það var fyllilega tímabært að endurskoða frumvarpið frá sjötíu og fimm það hafa orðið það miklar breytingar eins og hún segir að það þarf að endurskoða þetta mál er hinsvegar alltaf erfitt þegar við tökum það fram og þurfum að ræða við hugsum flest meðgönguna þannig að ef við tölum um það er einhvers konar vaxandi siðferðislegt vægi sem það hefur eftir því sem líður á meðgönguna þetta verður erfiðara og erfiðara eftir því þessar ákvarðanir verða erfiðar

líka siðferðislega erfiðari það sem gerir það að verkum núna að ein breytingin sem hefur orðið við höfum núna samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks þar sem kemur fram að við höfum öll jafnan rétt til lífs tíunda greinin þar flestir túlka hana þannig að fatlað fólk hafi sama rétt til lífs og ófatlað fólk þarna erum við komin inn á viðkvæma línu en við erum líka með skimanir við tölum líka um að einhvers konar rétt fólks til að eiga börn og það er verið að skima og foreldrar fá upplýsingar um fóstrið allt frá því að vera upplýsingar sem geta valdið alvarlegum sjúkdómum

sama rétt á vernd frá löggjafanum eins og fóstur sem ekki hafa skerðingar en í dag í dag er það fyrirkomulag hér að foreldrar fá að vita með hnakkaþykktarmælingu ef þau kjósa svo

líkur

breytingin núna með

þátt

frá

mín afstaða ég hef ekki ég á erfitt með að taka afstöðu til þessa frumvarps en ég held ég geti þó sagt að

að taka úrskurðunar nefndina út það er ákveðið flækjustig þar en en hvað finnst þér um þessi tímamörk allt að tuttugustu og þriðju viku það sem gerist er að fólki er boðið að framkvæma þungunarrof vegna niðurstöðu alveg upp að þessum tíma þungbærar ákvarðanir ég hef engar efasemdir um það en gagnrýnin sem hefur komið frá fötluðu fólki hefur meðal annars verið sú af hverju getur fólk fengið að

þar sem kona gengur með fóstur sem er með Downs heilkenni eða klofinn hrygg eða eitthvað slíkt fram í tuttugustu og annarri viku en þær með fóstur sem ekki hafa slíkar greiningar þar dregin við tólftu viku það er þessi mismunun sem að samningur Sameinuðu þjóðanna er

að ávarpa ég held að ástæðan fyrir því að þessi lína er dregin svona seint í meðgöngu í frumvarpinu eins og ég skil þetta þá er ástæðan meðal annars sú að fólk telur að það sé ekki hægt að draga línuna neðar þessa

vegna þess að við erum hugsanlega að finna galla sem að verðandi foreldrar eða móðir telur að hún þessi þessi tímarammi nú segir í svari heilbrigðisráðherra til þingsins að þar kemur fram að formaður úrskurðarnefndarinnar segir að á undanförnum árum hafi helsta ástæða synjunar þungunarrofs verið vegna

það vegna félagslegra aðstæðna það virðist vera og það er þá eftir sextándu viku þessi tilvik

óttist þið þau tilvik ég held náttúrulega að í þessum

gera okkur grein fyrir því að níutíu og átta prósent af

eiga sér stað ef við skoðum bara síðasta ár tvö þúsund og sautján eru eru framkvæmd

svoleiðis að við erum að tala um þarna eitt til tvö prósent þessi örfáu tilvik sem eru þarna eftir eftir þennan tíma eru einhverjar mjög sérstakar ástæður eins og voru að koma fram þessa niðurstaðna sem koma seint

við séum ekki með mismunun gagnvart þeim einstaklingum sem hugsanlega eru með greiningu fötlunar hugsanlega

eins og ég vil líka nefna við vitum það og það gerist í okkar samfélagi eins

öðrum samfélögum að að

sem ganga með barn

þær geta verið

við vitum það til dæmis í finnsku lögunum þá eru sérákvæði í lögunum í sambandi við stúlkur sautján ára og yngri að það megi framkvæma þungunarrof hjá þeim allt upp í lok tuttugustu viku og

aðrar sérástæður eins og

alveg til loka tuttugustu og fjórðu

þjóðfélög annars staðar að gera sér grein fyrir því að það eru

alveg sérstakar ástæður og undir alveg sérstökum kringumstæðum en akkúrat þetta

mótmælin sem hafa verið gegn þessu frumvarpi eru sú að það sé litið á

og þrístæðu á tuttugu og eitt sem er Downs heilkenni að það sé litið á það sem ástæðu fyrir því að

leyfa þungunarrof allt upp tuttugustu og fjórðu viku það er þetta sem skapar gríðarlega reiði með

og aðstandendum þeirra til dæmis að þessi fóstur og þessi

slíkra barna skuli ekki vera meðhöndlaðar eins og aðrar þunganir

hópur við verðum að horfa

á hann og hlusta á hvað hann hefur að segja því hann hlýtur að hafa innsæi inn í sitt eigið líf og fjölskyldur þeirra hljóta að hafa innsæi og kannski meira innsæi en ég sem læknir eða einhver annar í það hvernig þeirra líf er kom þetta til álita í störfum nefndarinnar fóstur sem hafa einhvers konar fósturgalla að ljá þeim röddu í rauninni þá er þetta náttúrulega þegar liggja fyrir niðurstöður þá er það alltaf í höndum viðkomandi einstaklings þá er það lagaramminn sem segir til um hvað má hingað til hefur þetta verið í höndum annarra aðila en konunnar sjálfrar að taka ákvörðun um hvað hún gerir þegar eða

einstaklinga sem eru mjög ólíkir að upplagi í sambandi við

nú er þetta mál mjög

við erum kannski óvön því að ræða það á þessum forsendum að ræða um lífið

verður fóstur að barni hvenær öðlast það réttindi nú er verið að lengja þennan þennan tíma

að tuttugustu og þriðju viku þá er barnið eða fóstrið við köllum það ekki barn á þeim tímapunkti

þá er það búið að taka á sig

á nokkrum vikum áður ég held að í raun að við þurfum alltaf að gera okkur grein fyrir því að þetta er ekki léttvægt

lengra áleiðis og er

heldur fyrir konur sem eru komnar styttra ég held þetta sé alltaf

þungbær ákvörðun að taka

þannig að eins og við vitum

í okkar samfélagi

fyrirkomulagi eins og það er núna þegar

aðkoma heilbrigðiskerfisins er í raun og veru tekin út þá stendur konan ein eftir með alla ábyrgðina á þessari ákvörðun er það ekki þung byrgði að bera ég held

að við séum ólík að mörgu leyti einstaklingarnir kannski fyrir einhverja er þetta gríðarlega mikilvægt að fá að taka þessa ákvörðun sjálfur

fyrir annan einstakling gæti það verið eins og þú ert að ýja að gæti það verið erfiðari þáttur svoleiðis að ég held

ekki einfalt í því við erum bara ólíkar manneskjur já ég held að það þurfi samt að það er voðalega erfitt að að gera þetta og þvinga fólk til að gera hluti gegn vilja sínum en það er líka ákveðin byrgði að bera að hafa einn ákvörðunina og það er gríðarlega mikilvægt að fólk fái stuðning við svona erfiðar ákvarðanir ásakanir og skömm en að þetta sé ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að hugsa um að konur eigi að bera þessa ákvörðun þetta er voðalega mikill þungi að standa undir takk fyrir þetta Ásthildur og Sóley við komumst ekki lengra með

takk fyrir